أول وظيفة كانت لي هي كانت عبارة عن خدمة عملاء أو كول سنتر، <hesitation> خدمة العملاء هذي كانت بصراحة كنت أستمتع فيها أيوة، كانت ف <hesitation> مهنة مرتبة كدة وجميلة وهادية، التعامل فيها كان بسيط والأجر كان فيها كويس، فأنا كنت مبسوطة ومرتاحة فيها صراحة يعني، هذي أكثر وظيفة حبيتها أصلًا.